E haandi, e haandi, ngam neɗɗo tawinantaa haala, bana balman ko en, mbaray ɓe leñol, to koo ɗume maa ɗum waɗi ɗum wutinira ɗum, ƴurre aɓe.